पे पदार्थ दू प्रकार के होले पहिला ते ऊ जौन <hesitation> फैक्ट्रीयन में बनेले अउर दूसरा ऊ जौन घरे में अपने शुद्ध देसी तरीका से बनावल जाला। हमके घर के पे पदार्थ ढेर नीक लागेला अउर हम ओकर नाम जानीला जौन ए बा जैसे नींबू पानी, सिकांजी, आमपन्ना, बेला के रस, आमे के रस, फलन के स्मूदी। हर प्रकार के फलन के रस अउर मिल्क शेक अउर चाय अउर दूध जइसन पे ते भारत के हर घर में रोजे लिहल जाला। इनमें से अधिकतर पे पदार्थ अइसन बाटे जौन सरीर के बहुत हद तक लाभ पहुंचावे के काम करेले।